<hesitation> Man bilgan <noise> baliqlarimizdan <hesitation> o'n o'n beshta <noise> bo'lishi mumkin. Balkim <noise> ulardan ko'p bo'lishiyam mumkin. Daryolarimiz, ko'llarimiz va suv omborlarimizda turli xil baliqlar yashaydi va bularni barchasini bilish imkonsiz.